كان في أم عندها هوس بالالعاب، وتحب تشتري لاطفالها العاب كاتير ألعاب ترقص والعاب تنور واتطفي وبرضه العاب بتغني عشان تسلي الطفل. وفي يوم من الأيام كانت مشترية لعبة على شكل دبدوب وسايباها مع الطفل ابتاعها في الاوضة، ومعفاش ان الدبدوب دا كان في زنبرك لما يدوسو عليه يتكلم. ودخلت الام المطبخ عشان تخلص عوايزها والطبيخ ابتاعها، وفجأة رجعت الطفل عمال يصرخ ويبكي لان الدبدوب كان عيتكلم معاه. واكتشتف ان الطفل داس على الزمبرك بالغلط فاتخض من الدبدوب.